Un koa xinintuu keentu ñu'untu yoo chi ya takuu tia'a xixi'ka ra chitantu loo tinana xiira ra tavintu loo yia'a ra ika kujuntura ko'o ntavi, ko'o ñuu kantu xii ka yaka kujuntura, yiaka ra ntaxi vila ntaxi kuxintu xia, aja xini tukuntu sukua tukuntua ra loo yia'a ntuku ra loo yia'a u'va yaka chitaa tukuntu xiira ra yiasi kanara kuva xixi tukuntura saa, yia kunintu kuxintu tia'a uun kuiti tuku, a kuni tukuntu ra ta xa nu kuxi tukuntura ra kivi tuku loo tinana kua'a ra ika kii tukuntu loo yia'a, kivi tuku tinana kua'a xiira su ko'o ñuu kuju tukuntura'ka kuxintu, ika kuxintu ra yiasin xixi yaka nuju mintu ya ñ'untu yoo ñu'un tavi yoo ra, xiasi xixira'ka aja ta xii tuku ya suu mi yia'aka tuku ra kuju tukuntu tinana kuali, tinana sojo kaa tukuntu xii mi tinana vali ti'ka chi taa tukuntu xiira'ka ra kuxi tukuontu suu ni vila ntaxi, tu ntaxi liva ntaxi tuku kuxi tukuntu xiira'ka su ko'o kuju tukuntura'ka, aja ika tuku ra nu kuju tukuntu tinana kua'a kaa tukuntu xii ti tinana kua'a naanu, tika tuku ra tika kuju tukuntu chitaa tukuntu xiira su ni tia'a kuju kuxi tukuntu xiira'ka, aja ta ti yia'a kuiji'ka tukura chitaa tukuntu, ti su ti tinana kua'aka chitaa tukuntu ra kivi ra kuxi tukuntu xiira'ka, kuara xii loo xixintu xi vilaava xixintu xiira'ka kujuntura, tia'a sivaka su yia'a kua'aka viki tuku xii tia'a tuku xixintu Ntaxi vila ntaxi xixintu xiira'ka. Yaka kuu mi ña'a xinintu kachiñuntu ñu'untu yoo, ku tiaka ku tia'a kuju nina xixintu, aa kuntura ra tantii tuku ra ika nu kuju tuku mi tia'a ya chi chikara, chi chikaa tukuntu loo ntifi kaara ra, ntifika ra yiasi vaa xixintu xii ntifi'ka, ntifi chiyoo ka kuva ra chikantua kaa tia'a, aja nu koo tuku ra <noise> tia'aka tuku ra chitantu loo su tinana xiira ra chikaa tukuntura chiyo tukura ra ika katavi tukuntura xii ntifi ya chiyo tuku, yaka ku ña'a xixintu, yaka ku ña'a yiasi kachiñu xixintu ñu'untu yoo xi tiaaa kua'aka tuku rsu, tia'a kua'aka tuku tiaka loo kachch ntij kujuntura ra tajantura xii ntiuxi ra ika kua ntura ntiayu tuku kuxintu, aja ta ika ti ntura ntiayu ntiuxi ra ika chika tukuntu loo ka ñia'a xiira kura ntiayu ntiuxi'ka kuxi tukuntu ra, ika ña ta ntii tuku ra ika su tia'aka ku yia'a kua'aka kuu tukura ntikontu loo tinana sojo ka'antu xii'ka, ika ntuko tukuntu chika tukuntu xii ntiayu sintiki kuxintu, ikai kua ntura ntiayu ya ku tuya yiasi xixi miintu ñu'untu yoo.